هو الواحد مهم يدرس التاريخ حتى يعرف قبل شصار ويعرف ويكدر ياخذ العبر من عدها يعرف ياخذ دروس حتى ما يرجع يكرر نفس الغلطات اللي مر بيها من كبل